Сангҳои гаронбаҳо намудҳои гуногун доранд, ки барои зебоӣ ва арзиши баландашон машҳуранд. Масалан, алмос, рубӣ, сапфир, аметист, тситрин, турмалин, гранат, перидот, туркуаз, ланит, ахат, ва жад баъзе аз онҳо мебошанд. Ин сангҳо дар ороишот ва санъати зебоӣ истифода мешаванд ва арзиши хеле баланд доранд.